نحب الفيفا لان فيها تحدي خاصة في الاونلاين تعرف على ناس جديدة وكذا <hesitation> تتحداهم يتحدونك مرة تنهزم مرة تربح تحط خطط تحط استراتيجية <hesitation> تشتري لاعب <hesitation> تبيع لاعب يعيشك جوة الصراحة تحس انك يعني انت المتحكم في الموظوع <hesitation> بس لهذا السبب أحب الفيفا وما أحب البيس الصراحة أحسها سمبل كذا ما فيها اي تحديات.